आजकाल ते हाथ धोअल बहुत जरूरी हो गइल बा, काहेकि हाथ न धोले कइ प्रकार के बीमारी होए लागल बा अउर अउर स्वास्थ्य रहे के खातिर मने के अच्छे प्रकार से अपने हाथ के धोअल आवेक चाही। <noise> वैसे ते अगर मने <noise> अक्सर अपने आप के साफ रखेला ते उ <noise> खाली पानी से भी रगड़ी के आपन हाथ धो ले <noise> ते बहुत हद तक ओकर हाथ साफ हो जाए, लेकिन <noise> आजकल लोग गंदगी में और वायरस वाले जगहिह में जादा रहे लगल बाटे। <noise> एही नाते अपने हाथे के <noise> कीटाणु मारे खातिर <hesitation> सेनिटाइजर, साबुन या पेपर सोप के इस्तेमाल कइल सबसे ढेर उपयुक्त होला। <hesitation> एन <hesitation> प्रोडक्ट्स के प्रयोग करे से जौन हाथे पे जीवन विष्णु होले मरी जाले और इंसान के स्वास्थ्य रखले में मदद करेला।